Wuyiam aba nchi li kal laba wugurmi yuor wuri mial are nkiu mial emelue be teb beme bepual le neffuor then echi ectuap elong elue mene mi wuturo grigory muan e anya, muan ojie menge ama oken ama le amake mial nnu akuor achule achule le, nkelikel ehe eyuor mi yuo mial ome laba e eri kur ki biban enara bipual, bisar akure e biffuor o bisar che ye iri chi kel ehe apie kue le opia nyuam oh liba che mi ri chi kel mial so ri m nyuam ki nchi kel mial fena nu nu nke li ke eshima shem nyuam nyuam yuam idzang ikpora iburonu kuo bom chuli biyiam a a eri chi kel ehe behie e ya be kuo che mial ahe mpap ahie bikiki atata obe a feff quel nyi mial le luba bab agefe, so nki li kie eyuor mi yuor you che nkel kel mial lishey ay nchiayi nu, so ochuwue opia ayi mmili che kekel mial teageri ncha buan abe leba te begibi ni mialo te bekelkel mial mbe ochuwue opie o ayi mile kel kel mial li she ayi laba nu